Misy tokoa moa ñy sakafo vetsevetsetsika fa mahasoa ñy fijeri-tsika :manahaky anizay ñy fihinanan-tsika ñy karôty, ñy fihinanan-tsika fia, manahaky ñy saridiny ñy salmon ñy makro ;ñy fihinanan-tsika spinatsy <shushes> noho ñy traka maitso.